<hesitation> kǝ́ ŋ nǝ tɨ ŋ na tɛŋ rɨ a presse wɨ sǝǝ vɔ wɨ lóo tɨ lǝ yɨ ŋ <noise> to naawe.,Ǝ lǝ ŋ rǝǝnɨ presse wɨ sǝǝ lǝ ŋ to ǝ lǝ ŋ rǝǝnɨ.